غاح اتعلم اللغة الكردية لان هي لغتنا الأصليي لغة أجدادي وحتى نحافظ عليها لازم نتعلما ونحكي بيها وهي اللغة حالياً يعني عتقل يعني الي الناس الي يحكون بيها عيقلون فلازم احنا نظل يعني المتحدثين مال لغة الأكراد لازم يظلون يحكون بيها حتى لا تغوح اللغة